Kanigi nanka ya’amargiyan nchuhu taa ghada chrman ya’a marghi nchuhu ta’a ga’aɗa ninigiro ituka uvi akwa ahummwa ituka fwatɗa amma ejjan sin masalar silaa tusu wa cjingi kathin-ɗa emdan aɗakwalarda mawa imbahakaba yaatuka ffwa akwa ahumma akwa dai danbuwa taalan chuhae kuma nchuhu alahamdullai emba nchuwan wakwa sitaa rochin emda duwae kathir gomnati muga lamwa kathir gomnati kwata kwataa kwa shiya mandu nag kkum kum mutfae dubu miya kandu nak ma achimba apanaw buku pathu wae apanow buku paathu kielaka ada- rochinni akwa shiya std ɗar sinya apanow buku sutɗa tou guda zuba kug laa nchuhu wakwa gutala ka mi- kugtamwa saboda haka emd nchuhwae waeso yakidu marghi mkam nchuhu jadi ɗunowan kuma aɗi marghi shinwa vwan kal, hausa kal, baaburan kal, koowani kabila koowani kabila chubu gan tuɗonwa ɗar kuma ka taambiya taambi ho barka akwa chuhae mugulae chulae gua rochi ɗabba ngae guda wi suraa kug ta biyu bukaa tuningn ghuda wi suraa kugta ginɗa kugna duri magaran taa dayi Dayi kan- chuhu gi kataambiya haw barka ala’aa. Chuhu ahinya wa ashukudu wa so dura’a araa mimid yae ya atta chiri nchuwan allan darakwakira ɗoratamwa kira yahyae nchuhwan yae dara mwa hausawa nu kana gaajigor <hesitation> kidi gwa gajigwar chuwae kattaa <hesitation> gajigar kidi ghajigor chuhamyae yo nchuhu yae able ninigi chuhu waajib atta kiraa nchuhu gana’a duwa kwa rauwan banzai aɗamwae ɗole gumdumakam gudala nchuwa kwa adaamowae so yabuga chae emdir nanamur marghiyan kal kwasonkal kkumur zubu kumur la nchuhae kataambiyaa namur sa’a amin. Alahamdillai injai akwa laegiss ya’a mwa kathir tukaa yaamwa kathir tuka jibrillu aminu forma minister na petroleum ann ya hinyae ashu kuddu kamdu kasu transfa tdaa ti si akwa maiduguri ti si akwa maidugurie tiya kathir tiya kathir kamdu ka si titaaya akwa kamdu kasu ritaya kinu kana cham. Ittikka fwa akwa buladeka timu tin tou tuenda emdu ritayya tinda ittikka fwa akwa buladeka mi tum biyaale mchi chiliba chila nchuhwa tin- saa ti siynakwa maiduguri naayintinnn naayinti sis naayintin naayinti foo tisi ti baa- chin nchukwae kamdu ritati naayinti naayinti naayi ba sakoan itann chi- chuhukwae, itra kwa ahumma kila buɗɗa fwar gaduna akwa ahumma alahan ɗullai ishamd olmos tu miliyon ki- chae kwa, akwa ti- chae kwa gaaduna alahamdulllai bai- chin prodeis lemu zaaki sukuɗaa kwa fwa- gan aɗaaɗuwae alahamɗullai fwa knu baachin produsin yaya khu baa- chin pordusin ɗugu- arrae so an- nang ita sidi ita sidi akwa maiduguri ita tra- kwa dambuwa ti traakwa ahumma soo sugura tasu wachin gi ka sing gati traa kwa ahunna akwa buladeka ala’aa ya’aawi ka tra- kwa bulaɗaekona wae.